خالي و اصحابو كانوا متفقين على حاجة واحدة زمان، انهم كلهم العرس ده ما ليهم، و انهم دايما يقعدوا عزابة و كانوا بقولوا العزوبية راحة لا مسؤلية ولا صداع ولمن يعرس واحد من اصحابهم يقعدوا يضحكوا و يخستكوا بيهو. اها لما فضلوا اربعة كدا مرة قاعدين في النادي قاموا قالوا يا زول هي، نحن نقوم نكتب لينا اتفاق و الاتفاق ده بس الخاين الله يخونو انو نحن الاربعة مافينا زول حيعرس و اي زول يخون الاتفاق ده و يعرس حيدفع الحساب بتاعهم كان في القهوة ولا كان في النادي لمدة سنة، و كلهم قاموا مضوا على الورقة دي و ختوها في جيب خالي بعتبار انو هو اكتر واحد ملتزم بالعزوبية. مرت الشهور و الامور ماشة تمام لحدي ما شوية شوية بدوا يلاحظوا خالي ده - يعني بدا يتسحب من القهوة بدري بقى ما بقعد معاهم في الكشتينة، بقى بلبس سمح، بتكلم كتير في التلفون، اها بقوا يقولوا يا ربي الزول ده مالو الزول ده فيهو حاجة ما ياها. اها لغايت ما يوم شافوا الكارثة، لقوهو قاعد في كفترا مع بت. قالوا اها زعيم العزابة وقع في الحب. اها واجهو بالحقيقة و قالوا ليهو خلاص تاني الحساب عليك لي مدة سنة كاملة. قام داير ينكر طوالي طلعوا ليهو الورقة وقالو ليهو ياهندا انت ماضي هنا، اها بعد عرس خالي اتفرتقت الشلة بتاعة العزابة